خزنده ګان او یا حشرات هم د مختلفو اوازونو سس په واسطه او یا هم یو بل ته د نیزدې کیدلو په واسطه څې ا د دوی د مختلفو حرکتونو څرګندویي کوي، ا یو بل سره تفاهم کوي او یو ا بل پوه کوي چې څه غواړي او احساسات ورسره څرګندوي.